أفضل حاجه هو لإحترام، وحده أفضل من الحب، لأنو الإحترام أفضل من كلش، كتعود تحترم الناس و يحترموك و تلقى الإحترام المتبادل و <hesitation> و تعيش سعيد، تحس بروحك بلي راك عايش في حياة كريما، و تحيا الإحترام و تحيا الإحترام وين ما كان و تحيا ذراري يمشو في الواد.